Karazagna raha maneno fantako a misy tadiny a: de i gitara de valiha de violent-gna de izy io gitara tagnana miasa de karahan'zany koa valiha tagnana aby zany miasa aminazy jiaby fa anao foagna no misafidy le hoe atao mafimafy fa sy ho atao môramôra sa arakaraka tagnanao miguide ananzy.